Fughambe pesa, pesa thavambie tavatholi, mpesa ni sabuni ya roho. Meraa, yaherima nikunikaa ichwaa kindo kichaa ikwicha kindo kichaa umaana, ukamba kupesa niwe endika ija hia igwe yakunika icho kicho kindo kichaa. Nikuyu kughere kughere misimamo ena maisha ghako kwababu haghire wakati kwavora na ukavora petha lee nikiru mfiri wethu hughiree kui- kui- kwi- kwighire ichoka nikucahafu. Miraa fughambekuu petha yairima iku- ili- eria herima enika ikwi- kwikwi kuyo na mbepogho kunika wia kindo kicha. Kwakukwii yakuvoata yafutira mareriaka novelia na mrungu. Meraa ukahamba kuu pesa dunioo yakuendie icho kindo kichaa thimana iyoo. Maana ya kweri kwairima bure petha mera bado uchwe kindo kichaa. Hata mndu vakuvona kwahira kughere pesa kwamira kughire furaha kabitha fughe nikuchafi. Henachio mi- ra- ba pamoja nakwatirungi ukavoara petha mndu kakalogha helemamanya kumndu ithanya kilaa haloghore kindo. kwaku- kwa hanji kwavaa ku- kundechwa kundevamnyonge miraa ighamba ku. Petha dunio kwende hendo kichaa haii miracho kwaku- kwataki lungi kyairima ira kunikeri petha irima yakunika yakuria kure, yairima kuthanya uwechi kindo kichaa. Mera thiolengo hiya gwene ku- petha yarime iongera du ichwa kindo kichaa mirathiku petha nio yairima ikufanya uichi kindo kichaa.